<hesitation> Lesdi Vietnam e ɗon naftira e ñamindaaji bana pobañ ko ɗum yetta po bañmi e koye kon e ɗum waɗira e maaroori e ɓiɓɓeeji leɗɗe e e nudus e haakoloji e kujeeji luttuɗi nde mboo ñaminda ɗum e ɗum naftira e ñamindaaji banaa pobañ e ko hori.